<noise> هي مليح لواحد يتبع الأخبار على العموم بصح ملازمكش تبعها بالتفاصيل لأنو تمرضك لأن صراحه تمرض وتعود نفسيا ما تقدرش وخاصة هذاك الأخبار تاع التلفاز التلفزيون الأغلبيه أخبارها كاذبه وكاين ناس <hesitation> ناسي كيما يقولو لي توجه في الإعلام هذا لأنه أغلب الإعلام كي الغربي كي الشرقي كي أي حاجه الكل موجه لفكره معينه يدعمو فيها.